Ɛ <noise> ɛkuɛ kuya yayɛ ku ɛ anuu ɛtuɛ kɔma ana tɛyɛ kɔbɔɛ la nafɔna. nafɔ na yɛ adɛmɛ du nɛzʋ, ɛdinila. unokogbataa du nɛkuwani tsotu bi la kaɔnadu nidetsie. Talafɔnakɔ ɔvlɔli kɔbɔɛ fayi kɛkayɛ la mɛ yamunu yaduɛtuse ɛsɛdi namewle. Bua ɛkuɛ tinyaŋtɛ nedʒi ɔ ɛkuɛdi bi neme bai la mayɛ we sili wesiliayɛku nu u iɣli kunaʒɔ na ɣutiʒii nime nimelivlɛ nime mliamɛmɛ namanu mɛtsialɛ kɔbɔɛ mɛtsiaɣa gbigbi. Tatɛfuɛ la ɛkʋye aye bila. ku yabana yɛkuɛdini kuu''ptsi''natɛ ɔlulu. kayɛla nɔtala afɔnakalubui kuu afone buialubui.